a wawaai laato ɗaa mo goonga kondeye so a yiɗi, a fewaata, a yewaata alkawal, a jinnaki e halaaje bonɗe, a suutaake goonga, boo e yaraai mamakiji.